Takarara misirai bicicleta jei supeva oyeporu yave oime guinoi kapanarai jaema oime yave mbae oyesa tenonde koti aguiyeara yaya je jaeko oye oñemomii jokua kapanaraire jare ipuere vaera täta apo jaje jare jiapu oyeandu aguiyeara mbaere yaya